طبعاً الانتقال لبلد جديد بيكون تجربة مثيرة، أول شي بنضم لدوامين العزوبية، كل حي أكيد له دوامين عزوبية، بروح وأحضر مجالسهم أكيد هناك بلاجي ناس في كل الأعمار ويهتمون بكل الاهتمامات <hesitation> وبسجل كمان في دورات سواء كانت دورات لغة أو رياضة أو حتى طبخ، الدورات طبعاً بتكون فرصة ذهبية عشان أتعرف على ناس جدد.